ثقافة الولايات المتحدة متنوعة وغنية بسبب تعدد الأصول العرقية والمهاجرين الموسيقى تلعب دور كبير مثل الجاز والروك والهيب هوب وكلها تعكس تجارب الناس كمان السينما الأمريكية لها تأثير عالمي هوليوود هي مركز الإنتاج <noise>